طبعًا أنت تسألني عن نوع المتاح- المتاحف المفظلة اللي أنا أحبها، أنا أحب المتاحف اللي فيها تاريخ وثقافة مثل متاحف الفن والتاريخ لأنها تخلي الواحد يكتشف قصص جديدة عن العالم ويكتشف ثقافة وحظارات ويكتشف إش لون الإنسان كان في وقت من العصور جاعد يتكيف مع كل شي.